fufore, ganye, jada, toungo, yola, jimeta, namtaari, abuja, kaduna, kano, zairia, bauchi, jos, lagos, calabar, benue, gombe, maiduguri, yobe, taraba, kogi, nasarawa, niger, enugu, imo, kwara, rivers, america, lebanon, saudi arabia. Do pat do nder lesdi manga manga be wuroji maudi ha lesdi am je mari tarihaji duddum. den bo be do nana be lesdi mai masin ha duniyaaru jotta.